Перу маркази Империяи Инкаҳо буд. Яке аз тамаддунҳои бузурги қадимаи Амрико. Инҳо бо сохтани роҳҳо, шаҳрҳо ва кишоварзии пешрафта машҳур буданд. Пас аз омадани испаниҳо, фарҳанги Инкаҳо зери хатари нобудшавӣ қарор гирифт. Аммо то имрӯз осори он фарҳанг дар Перу боқӣ мондааст.